Huunde ɓurde jalnaade nde njiymi ko gorko gooto fayidi debbo makko e funeere mun debbo makko, wonno aɓe nanndi no feewi.